باش الواحد يكتب مزيان خاصو أول حاجة يبدا بيها عي يقرى بزاف، باش يتعلم الأساليب ديال الكتابة، من بعد يبدا معا راسو يدير تحدي، يكتب كل نهار فقرة، من بعد يدوز لصفحة، وكتبقا غادا هاكا حتى الواحد كي <hesitation> تعلم وكيسرح إيديه في الكتابة وكيولي عندو أفكار كتر ليقدر إعبر عليها